لاس پېچ کش ساده او کوچنی دی، د لږ سختۍ پېچونو ماتولو او ټینګولو لپاره ښه دی. برقي پېچ کش چټک او ځواکمن دی، د زیاتو او سختو پېچونو لپاره کارول کېږي. بې سیم پېچ کش د حرکت آزادي ورکوي او په هغو ځایونو کې کارول کېږي چې تارونه ورته محدودیت وي. هر ډول پېچ کش د کار د اړتیا او پېچونو د نوع سره سم انتخابېږي.